benɛ yi mi ose ma yɛɛh a o woromu be, oyi da woromu ma mah ehh telefonira ma bebian. rezora wa waria a vɛ ho cunu avɛ besi a zeni ma ba ni a oworomu be ma hanba to nu ma yɛhan.